De ke legal man, lo holo anakalam warik kwambi mwumpat. Bulde bofere hefti tuto ya tawaya wanyalla. Bede yeh uta be legal. O itcha legal ko idi legal man, itcha manda ko idi. Bede yeh utang nun, legal me benda nanko. Kodumari hukam wanyama.